Aloha wau i ke anilā huʻihuʻi, ke anilā ʻinoʻino a pēlā wale aku no ka mea noho paʻa ka ʻohana i loko o ka hale. He wā pili kēia kekahi i kekahi e hana i nā mea i loko o ka hale nā mea pāʻani mālie, nā pepa pāʻani a launa pū kākou.